اکہٕ یتھہٕ دنیاہک تصور کٔرو ییتہٕ کشش ثقل چِھ نہٕ موجود۔ لوٗکھ کِتھ کٔنۍ کرِ موافقت؟ تمن پییہٕ پنن جسمٲنی طاقت بڑاونٕچ ضرورت، یُس ارتقاء کس عملس سۭتۍ ییہٕ۔ مُختٔلِف فٲیدٕ چھِ، یِتھ کٔنۍ زَن خٕلاہَس منٛز آسٲنی سان منتقل گژھنٕچ صلٲحیت، مگر اَتھ منٛز چھِ نقصانات تہِ، یِتھ کٔنۍ زَن زٔمیٖن دٲری کرنس منٛز نااہلی۔ گۄڈٕ گۄڈٕ پیٚیہِ لوٗکَن واریاہ چیلنجَن ہُنٛد مُقابلہٕ کرُن تِکیازِ تِم چھِ اتھ نٔوِس ماحولس